Ny raha mampiavaky elefanta ndraiky da izy tia fihavana. Da izy koa tia anaty fianakavia iñy mihitsy ny amin'ny fifandraisan-dreo zany. Da raiky teña mampiavaky elefanta da izy maña fitadidia teña raha maro teña fitadidia be mihitsy.